<hesitation> esye endolanga mbu esimenyo eshilayi ni esha- kwanza obe nende mipangilio emilayi. Rhiokhuranga niwenyere khumenyi khulayi, shindu shya kwanza mpaka obe nende shimenyi shilayi mpaka obe nende <hesitation> balanganga mbu obe nende omwoyo omurehule eshakhabiri, eshimenyi shilayi khueyusia mpaka obe nende oluyari mubashyio, hu- nyasaye nende obe nende oluyari kata khuserikali. So abandi bhabolanga mbu eshimenyi shilayi mbu lazima mundu obe nende amang'ondo, tawe esie- ngana. Amang'ondo kabechanga- o sa khulokhonya khusukuma makhuwa fulani, kenyala okhukhonya sa maybe kanyala okhukhonya okhula obuyanzi, okhukula obuyanzi. Sichera lano hwese eshimenyi shilayi ni omundu wa kawaida kenya obe nende bindu fulani fulani. Bya wenyekhana mbe olangwe ori nende shimenyi shilayi, shya kwanza ngakhubere khubola, obe nende <hesitation> orie serikali iba nirukanga e- nini, chisheria chi shyalo, oba olamenya bhulai, olaba ne- shimenyi shilayi. Naye eshimenyi shilayi shinya mpaka wesi obhekho nende inju, obhe nende inju yao obhekhomo norwana rwao, orimo ni- omukhasi. obha omenyanga shimenyi shilayi. Lakini lano nomenya sa nga- kuichichi khumusala oumakho syosi syoba nori no- noparanga mumurwe kukwo, onyola mbu okhumenya okhwo si- no- khulai tawe. Onyola mundu akhuborera mbu khumenya khulai mbu mpaka fwana enjekho- mbashya yanje nywekho shindu ngoyasie bwongo, tawe! Ebhio ni baadhi ya maybe mundu akhabanga obuyanzi mu- mwoyo kukwe. Lakini shimenyi shilayi mberi kenya omanye okhumenya bhulai, ni okhukhola shina, okhwikhala na abasio bhulai, okhuria sheria, okhuria nyasaye, khuchia mukanisa. Nonyola mbu murianga nomenya munjira yene- yeyo oraburira abandu ni babola mbu nani yamenya bhulai. So lano byenyanga mbu khumenya khulai, kenyanga obe nende byakhuria munju. Noba nende byakhuria munju sonyolakho mundu nakhuborera mbu <hesitation> oraburira sa nibakhoborera <hesitation> nani yamenya bhulai, ari nende byakhuria, nochyayo sonyala khuwonga injala ta! Nochyayo mpaka akhuwekho obusera onywe, nani yakhurinda obhulai, bhayee mwana yanje abere yamenya nga nani. Lano banjakhulola nga simenyo shilayi, naye nori mwanadamu wa kawaida, shimenyo shilayi wesi mpaka obhekho nende ebindu tofauti angoo. Orukakho kha- ng'ombe, obhakho nende khanyala khuchira o- tiishe. Olaba sa omundu mbu wamenya bhulai niwabukula shirenje wara khushinji ta. Mpaka obhekho nende eshindu shoba nokholanga, okholakho shino, wetirakho khushino, okholakho shino, lano okhwo no- khumenya bhulai. Yaani omurwe kukwo kube ni kukholangakho amakhuwa kandi tofauti. Lakini sa mbu wakhala sa obholanga mbu esye ndamenya bhulai, mwanefu nouma sioria siwamenya bhulai ta! Nolabukula bhana bhao wayirakho bhacha khusukuli siwamenya bhulai tawe!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 Wamenyasa niwasulunya niwakana na abandu sobhakhesinja ta! Nori wamenya sa mara wakhacha khutira abandu, mara fwana mwana akhorere shina, wamenya sa niwarira, iumao enyanga wachinga mukhono wabola <hesitation> retro syesi nyinya khumenya bhulai. Yaani watonga sa omundu kukurukukuru, wirukhe asi nende ikulu, asi nende ikulu. Ao nomanya oriyo sindolanga- kho esye nishiri shindu shilayi ta! Kenyanga kata nori wamenya mundu yesi yesi mucheni nomba ngo omuyeki yenjirao narola sa omwene achenda nari no oluyari fulani. Lakini nonyola mbu yenjiranga wuwo, oundi ashobokhera amukuru, oundi ashobokhera emukongo we inju, oundi ashobokhera fwana yena, yaani kata ritala ryia siwapanga nga byenyekhana ta! Onyola mbu ewe olwo sinokhumenya bhulai ta! Okhumenya khulai mundu kenya obe nende mipangilio, ne mipangilio chino nicho chilechesia omundu undi wakhabiri nomba wa khataru mbu omuya you nomba binadamu nomba mama oyu nomba kuka oyu yamenya obulai. Endyo nikhokhulangwa khumenya bhulai. <hesitation> khandi nomenya sa bhulai sochichangakho mumalamo ta, ni bhareba naye ye <hesitation> yekholanga mbu yamenya bhulai. Kata nyasaye were- khakaba sikhachichangakho. So byenyanga nomenyere obhulai khandi okumbukakho mbu ochye olamekho were okhurula eriwiki nirichaka ndakhakhola ekasi chinje. lano enyanga ino njichire khupira nyasaye oryoo, emuborere ekhupanga oryoo wanindire, waurire makhuwa kanje bhulai makhuwa kanje nesaya bhulai. <hesitation> nonyola mbu sa omenyanga obhulai ne- khandi nomenyanga bhulai nga mwanadamu wa kawaida khandi kenya abandu bakhuborakho. Khulokhubera nomenya sa mbu mundu sakhubolangakho ta, khulokhubera omusala omulayi kwa- amanga bimuri ebhilai, ni lazima mpaka bandu baungangakho machina. So nomenyere nolola bandu bakhulasia machina abo ni abandu ababechanga balakhwinyira tawe, lakini sa obechanga omenya bhilai, oundi wabolakho bwateri abundu lano kanabatura emioyo lakini sa obechanga omenya bhulai. Khulokhubera omundu siyakhalasa richina naralolanga eshindu mwiwe tawe. Onyola mbu nolasya musala richina obechanga nalasiakho yenya khubuna omusala kuno kufwana kurie, so lano obechanga nomenya bhulai. So khumenya bhulai khuno khutirire bindu binjiy syemborere vyosi ta, mborere bimbarire mbwe nyala khukumbuka. Esye okhwo nikhwo khumenya khulayi.